Karazan̈a kokiz haiko edy e: kokiz shôkôlà, kokiz miaro pistasy, kokiz misy kôkon'ny vanio an̈abon'ny rahà io eo. Abôkà eo misy koa zen̈y kokiz malemilemy, misy izy araiky maherihery karà bisky fo, zen̈y e.